Desbuk ni def tere on de wada man gam hollita bikon pukarabe nobe jangir ta, nobe hefta ta jangir na magbeno oni Desbuk loona, ufuda tega un koppal aranal ha goppal, sapo edi da bal nojo ingi tiri, nobikon maihuti nira, ko bonumal leo magbeidi andi na be doote